pookondee kɛ tiɛɛ anda tie tona i baa kɛndɛ́ feŋ múu, ya tie anu kɔ naa i ya nuã <hesitation> sinaa nyia bɛna, ani ti lɔɔ tona nu, anu ma na i feŋ muu, kɛndɛ́ feŋ mu lɔɔ a yɛ i sɔ wa kɛ, hiŋi lɔɔ i bɛ a kɔna, kɛndɛ́ feŋɛ bɛ lɔɔ yɔ mɔ kɛndɛ́, samaã a kpɛe i ya kɔ. i ma a kɔe a bee i sɔna. kumu pɛɛ mɔɛ nu mu fɛa nu bɛ, mu bɛ <hesitation> mu bɛ tona kaŋ mɛɛ, anuã, anuã kɛndɛ́ feŋɛ nu anu bee anu kɔ, kɛ mu ja kuwɔ anda nae nu, mu ta tiɛɛ nu a tie nu, anu na wa kɛ lɔɔ, anuĩ to wa kɛ mɔɛ i keiɛ saa, ɛi <hesitation> ɛi kɛŋgɛɛ a ya leŋɛ woo. ai ti lɔɔ nu, aa leŋɛ nu woe mɔɛ bee a lɔndɔ́ pɛɛ a lɔ ɛɛh. Kɛ ŋtoa lɔɔ a mana amu ŋ nyɔmɔɛ lɔndɔ na sɔkɛ niɛ mɔ ye amu na tiɛɛ saŋ a boo wɔ. na ti wɛɛ tiɛ mɔɔ ko, na ti wɛɛ kɛndɛ́ feŋ mɔɔ ko. Bɛimaã kumu bɛɛ a bɛ ŋ boo wɔ, hiŋi tée bɛɛ hiŋi a bɛ ŋ boo wɔ, luafeŋ bee ŋ kuŋ a bɔɔ faa mbɛ a lɔŋ. Pookondee kéndɛ́ feŋ mua a bee sii keŋ na, bɛimaã hiŋi pookonde bɛ i boo wɔ i ja keŋ la, a tɔ́ŋ pookonde musu amu a taa a pookonde kaima fɛɛ núu kiya baɔ, abee to na lɔɔ i ja keŋ la. ai ti na wɛ pookonde kaima bii wa baa ai toa hãa ti, ai to na nu wa ai toa hiŋi kei ma a ya sa, hiŋi kase ma kpai bɛɛ kambá mai, mɔ mande ya bia a yaa lɔŋ kpai, i bee a timɔɔ sɔa, hiŋi gee i ma a maki, mɔɛ a fɛe loɔ a lɔ oo pookonde mɛ ŋga wa tamu ɔɔ tiɛ mɛɛ ŋga wa ta mu, a bee mɔɔ nu bɛ niɛ ká.

Amu anu yɛ mu sɔ lɔɔ, ai toa kambá ya ma lɔɔ, anuĩ ti kɛndɛ́ feŋ koo anu kuŋ i koo yáa, kumu pɛɛ kɛima a kɛ mɛnu kpɛɛ bɛ ŋ booɔ, anda a bɔɔ nu kãhã, ŋna leŋɛ bɛ táa na láa amu ŋna a fɛla bia nu ŋndɔ a lɔndɔ́ a yɔmɔɛ a lɔndɔ́ awanga a lɔndɔ́. Ai táa a la, mɔi kɛndɛ́ feŋɛ kipi komuã koa, sondá a nae i báa i ya bee, yɔ ɛɛ kɛmɛ táa a la woe, ɔɔ kɛmɛ táa a la mɔ mɛɛ ye woe, ɔɔ kɔɔ mbɛ kɛ fáa woe bɛmaã i naã i ma nyiɛ táa ŋboo. Mɔ i kɛndɛ́ feŋɛ kipi komu nuã koa aa mɛnu. kumu taɔ poo konde bɛɛ tiɛɛ bɛ, aa mɛ nu, a keiɛ sae a kɛŋgɛe ai wowa na wa ya koa hiŋi i woa i mɔ kɔɔ i mɔ kɔ, hiŋi i ma woo i to mɔ kɔ fosu maã, bɛmaã mɔkɛndɛ́ɛ bɔɔ a jáa tiɛa.